Mbon, ngúgube mmeesi meese, halaa mmada yaa njanj willi ma giriŋi gilli ma, wu ma wi gí, mahli willi ma fana. Bbasgo halaa ariŋ be jali willi we, gyíŧi ma nleenti, gyíŧi bisoonj ma nleenti bigi a húri amada bà ŧaga. Aa ttin madabà besnde, mbo a jali wembe, haji ma unyoontebà, yíŧoo yíŧi lagal mo a jali ma doroŋ hee ma anto ŧaga hí ma anwomtite. Wee tínga anyaate, ta, ta ngi bta, halla rúuti ngi rúuti, hanganti a ɓaalim bâan wommu, unwéeti ariŋ, jali ma, a mbum hódi walla a bsúmbuuti bduulu, <hesitation> nyaab nyaa bo